حقا انا وين نعيش عندنا خمسة وعشرين طاقة عندنا خمسة وعشرين طاقة كاسن هشرة في الاطاج الاول وخمسطاش في الايطاج التاني يجو خمسة فالكوزينة وطل شومبرة فيها تلاتة وهادو هوما عندنا- عندنا خمسة وعشرين طاقة ونستعملوهم كامل يعني حنا نفتحو الطواقي بش تتهوى الدار ونسمعو الزواوش وكل شي